احنا في جيلنا الحالي أغلب الناس ما يطالعون تيلفزيون لأن ما عندهم تيلفزيون، فيستقون الأخبار من منصات التواصل الاجتماعي. وفي أيام أول كانوا يقرون الجرايد ويطالعون تيلفزيون، وللحين المسنين يطالعون تيلفزيون، لكن أني واللي قدي نشوف التواصل الاجتماعي.